أحب الأكلات السهلة مثل الفول بالزيت و الحمص مع الطحينية ، و ها الأشياء دايماً في بالي، وكمان الشاورما خصوصاً إذا كانت طازجة، وإذا بغيت شي سريع أسوي سموزي من الفواكة ، أو أطبخلي بيض على السريع مع شوية توست، ويا سلام علي اللذاذة.